A na cha'na nchri chunda gunia la porque gunia la thingi nao thi'e ja tsangathe ba chujni tsangate ba ya xra ya rugunda gunia oo tsianola ruitji'a jna xa tho jina thi gunia la ya <noise> ya nche gunia pero ana thabaña thi ne ba jan tha banchi ke ni'i xa la ni xi thingaxi thi ni'ea ja thi'e ntha ja jana cha'na nia tjoa gunia bo nguixra npue'jna xi naoa <noise> thingui naoa xrange xro xi cho'o ya tseu jina nchi tji gunia la cha'naua xre'aua pero guea ne ba ne ba niu thii ne ba nixinchi thi ba ngi ni xi'a na na ixi utexi xentha ixi chuna tha ba nixi nixiua <hesitation> thingaxi niuthe ba negua gunia g <hesitation> ixila nixi nche'na g <hesitation> ixila porque guya la tha tse ba gunchixi tha tse ba gujndi hasta gunche tha tse ba gu g <hesitation> ixi na'na tsji'a tse ba unche ngai thi tsji ntha ba sisintha ba tha na ixi thu thuni ngaxi thi tja gaya xru'i tjejo thuini tha kjia gitsa'a la mitsia tsela nchixi kja nye xra chreyela icha ntha ntha sisi nthache tsi si nthache sisi nthache pero ta'i ndo bangiji para sare' chia pero rua' tarexi thi ntha guasaya ngu ntha yu'i ngii ntha thi ixi nche tao xrangi xi kjuixi. Ta'ua xagua iñao xra kjua xro nexi tha tseno mixila tha tsego gunche nexe tatse go jni tatse go nchixi tatse go unche tatse thi la go <hesitation> ixila cha'na chintha'ua thi naa nthiegua ke thjia ne'ne pero the nane gua la gegua la nge xre thi thi nane gua jni yo the yo nch'o ya nch'e ncho thi thi nagua thi na negua la tjo nii ncho the ncho ntha thajengo ngilu' pero la ya yana cha'na g <hesitation> ixina porque nixinxi thu jina thu thinge ba ni.